Ma' in- <hesitation> como es ma' in- inp'atik porque inten in- intz'iik tristes ma'an mix mak intzikb'al ja'an mix mak tin t'an por- porq la'ayti'oo' <hesitation> tan junp'ee rato y inten inp'etik tristes inwok'ol tinjunal inten ma'an mix mak ma'an insuku'un ma'an inkik ma'an mix mak xen inten ete inna' ete intat ma'an max y te'lo' intz'iik tristes ma'an inna' ma'an suku'un ma'an kik ma'an sobrino ma'an ninguno b'aylo' tan inwa'lik junp'eek ma'lo' porque k'uxu' k'ochol in- in inwili' te'lo' incha'an tzikb'al inten inch'iich'oo' b'a'ax kamentik mama' b'a'ax kab'etik mama' todos <hesitation> met'änikoo' b'aylo' et- inp'etik <hesitation> ma'lo' que- <hesitation> ma'lo' kontento